<audio distortion> amizay izy io, ah raha mihodikodina eo avao, agnatin'ny roa amby folo lera izy miverina da miverina mi- miverina magnaraky koa roa amby folo lera miverina. Da efatry amby roapolo gny tokony ho izy fe arakarakin'ny système ampiasaina avao io, gny format ampiasaina, fa gny format tokony ho izy aloha zany roa amby folo lera izy mihodikodina eo. Misy enim-polo segondra ah ray minitra, ah ray lera amizay koa misy ah enim-polo minitra, de gny andro raiky amizay koa misy efatry amby roapolo ora. Da igny mihodikodin'eo avao ka amantara gn'ora sy gn'andro misy ategna.